Ny kolosaina any Royaume-Uni ndraika <hesitation> amy maha Royaume-Uni ananjy zany ah, de mbola fitondrana mpanjaka akany, mbola mpanjaka zany manjaka akany, de akeo koa anefany ah malaza koa zareo amina gadon-kira milamindamigna, karaha ny ary i Queen zao, ary i Beatles ah.